Savinne ikarika obho nyaroso nya hiso nya ama em mmva hozaro nse bhaeto nzia sazizira ameme bhaa azizira ameme aye aye bhano bara va bha eto nzia azizia aye okpoho saa anabhere ikarika jansantare ikarika obho asebha eto ayaaro sogbaa ehh sub ara ava afene ajidono asi bhoven sasibhoven abhoro ana hebhome, sabhom nzia ada fenne asa bheto sa sebhe to aru ada ya ede yaro enyeyia bhano esenmo benben sara va ono nmem bhoro bhoyiii eh eh ragwa rava mmase hab agwo aro eye Bhonyi rogwa sen ara hekpa enam bhekare ekpe hafa bheva mme sebho eyar bhuwon sa da bho zab ada jibha don <coughs> si bhoveno adana hebhome nzia ada fene bhoary ajia ara nang hotomo mma tii sabhoro ajio aji bhadon ara gogba ikirika eem obhoni tar eba hotomo some tym sogbaaa eh sub eva hotom bkos ora hezinne ere ena hotom bhahora bhahora sogba ikirika sub eba hotomo efene eji bha donnaru ena hebhome esa ratono bhato bhakubho egwa esa hikpor eraraio